أختار الإستزادة في الوجت لأن الوجت هو اغلى شي نملكه، ومع الوجت أجدر أتعلم أشتغل وأستمتع بالحياة أكثر، المال مهم لكن بدون وجت نستفيد منه ما له جيمة، الوجت بيعطيني الفرصة أحجج أهدافي وأعيش الحياة بالطريجة اللي أتمناها إن شاء الله.